Gn'agnahy aloha tegna biby atahorako indrindra da ny biby lava, satria sy fantako ny zakan'io, ndraidraiky izy tonga da tonga da nagnaty ihinagnao na hamatotra agnao sy aiko ny mibaiko anazy atahorako zay.